Yíŧi usire a fnjiŋni foofe, njífa ma, njífa, ayeŧe, bége bég siri ndaani a fnjiŋni fommu, njífa nga ayeŧi bisiri fanfaŋ. Njífa he han bidan ma yaa bsire bijaa ma.